اااانتخيل روحي أنا هاكا ما نعرفش لإني هاكا حسب التقريب خمسه ثواني ما أكثرش ما نجمش ما نجمش أكثر ما نجمش كاهو خمس ثواني نشد نجمنش نشد روحي فيها أكثر لا اااااا ممكن حتى أقل شوية خمس ثواني خمس ثواني.